O ka mea e launa me iaʻu no ka makani kawiliwili, ʻoia no ke paʻahana wau ma ke kula, ke paʻahana wau nui na mea e hana a mamake wau e hana i na mea likeʻole o ka lā, i ʻoi ia aku ʻaʻole pono e hana i ka la ʻapopo, he makani kawiliwili wau a ʻaʻole ia he mea maikaʻi.